Ман одатан кӯшиш мекунам, ки бештар дар хона хӯрок тайёр кунам ва бо хонаводаам бихӯрам. Аммо гоҳ-гоҳе хӯрдани хӯрок дар берун, махсусан дар ресторан, як роҳи хуби истироҳат ва тағйири муҳит аст. Одатан, ман як ё ду маротиба дар як ҳафта ба ресторан меравам ё бо дӯстон, ё бо оила ягон ҷо мешинем.